لا طبعا الكلام مع اللغات الاجنبية والبني ادمين احسن من الكلام مع الحيوانات. انا افضل اتعلم كل اللغات وافضل اني اتكلم بكل اللغات اللي تعلمتها دي. عشان اقدر اتواصل مع ناس كثيرة جدا. انا لو معي كل اللغات هقدر اتواصل مع اي حد في الدنيا واتعرف على ثقافاتهم واطلب منه اي حاجة انا عايزاها.